أنا بتوقع إن صحابي يصفوني بإني شخص إجتماعي بكون دايما موجود ما بينهم بصنع جو حلو بندردش و نسولف نعمل جو ممتع ، أيضا ممكن يقولون إني شخص طموح بدي اتعلم اشياء جديدة و اعمل مشاريعي الخاصة و <hesitation> بحيث إني نوصل و نحقق شي من الأهداف اللي بنتمناها.